Mene ami ogburo e be kuki che wuturo sunday muan anya ojie menge ari mene ami arinom echue amila bobour puat le liyel and ri mom e apra kemi pie lai mbubu lehiyel nyim efe ayi ari ki pompom lem ayi nriki lue mpam ome ayi mfe ki yue mmal nyue le nyinu ani pomo yin le mi ayi eni mpan ome, apom pom le mi che mene ami nyin aya apie yi nyuam mmama wushu wushu, ifi kina na okimi apom pom nyu nyu mpipie areto omole imalo enab ekimi, so eri mom are e che empiake kue le otabo likuo mpia ke kue le otubo le benue ki nyuem yuen areto a lem achuki are alemi achuki apom pom le nyur yuor nyuam imali pie tabka yousee mpia ke kue kie le eyour ki nyuam iyuor echumi